A ie ël te al limun, ël te al persi, a ie la limunada, a ie ël bergamot, a ie l'aranciata, i vari vari süch dë früta e a i n'a ie ën barun e pöi a ie